Sakafo mampahimbo vava na mahamantsim-bava: tongolo. Tongolo gasy na tongolo be. Izy kafa hohagninao manta tongolo regny, regny mahamantsim-bava aby tsy mifidy kafa tongotongolon-draha. Ndraindray ka volagnin'olo fromazy regny mampamantsimantsim-bava koa